خويا انا كي نجي نستف لكتابات دياولي وعل- نستفهم بالحروف الأبجدية من الألف حتى لحرف الياء ونحطهم أنيا واحد فوق خوه ونستفهم فل- فالخزانة وهدي هي أحسن طريقة لت- لتستيف الكتب